एक यात्रा सिपमुलक, ज्ञानबर्धक अलि केइ गरेको जसो, सिकेको अनुभव, नयाँ अनुभव गरु भुण्या बनुन्यौ भुणिग्यावटी छुट्टी कति समयको छ, झानऔनकी तै ठौर समय कति लागुन्छ, अनि आफुसंग बजेट कति छ तैको, कै तरिकाले खर्च गरिसक्द्यौ, किमा झान उपयुक्त होलो, पैदल कि, गाडिमाई कि, आफ्नो साधन हुन्छ कि, कि गरिवटी हुन्छ अनि वाटो कसो छ ता को, ता को खानु बस्सुको व्यवस्था कसो छ, जंगली जनावर कि कसा औनान्, मान्सुहरु कै तरिकाका छन्, तु सब्वै अध्ययन गरिवटी चाही एक छुट्टि यात्रा बनुनपड्यो । तैमा अनि एक्लो झानाकी लेखा राम्रो छ कि, साथिभाइमा झानाकी ठिक हुन्छ कि, परिवार संग झानाकी ठिक हुन्छ कि, अव धार्मीक कार्यक्रमकिलेखा झानलार्या हौ कि, एक मनोरञ्जनात्म जसो विहे भयाका कपलहरु तसेर झानलार्याहौकि तो सव वुझिबटी झानु ठिक हुन्छ । तसै तरिकाले एक छुट्टि यात्रालै योजना गद्दु ठिक हुन्छ ।